<noise> To haa a waɗay cobbal maaɗa tan, <hesitation> a laaway cobbal e kosam. Tan heɓu cobbal gaɗaangal nyalaande nden, keɓaa kosam maaɗa ɓiraaɗam <hesitation> lammuɗam mbi'aymi, lammuɗam ngaɗaa-ɗam nder, <hesitation> ko en mbii? Mbiiɗen cobbal ngal. So a waɗii ni kam, mi yi'a walaa sungulla wokka, <noise> a nanay dakamman ɗam e laaɓi.